Edesi emi eside kpukpru mkpo etem, akpra se ansinde edi umen edesi oro ofe esin ke naõ nsii, asad edesi esii mbi ma mkpri itiad esinede ke esid. usad uma ofo edin edasi. Oro ke mmon̄ eyed uyed uma oro esin ke esi ọsọbo, usọn̄e edesi oro, edesi imem, ọfọ esin nfom esin ntuen esin imen. esin obubid inon̄e mkpo emi eside esin ke edisi, ndihn̄ ke edesi oro akabacta e, ukabede uma oro esin amin usin esdudo ke ikan̄ edu dọ ke ikun̄ tutu tutu esad, mmon̄ oro isad ofo orediọn̄ọ ke edosi oro ofo atabi mben̄ mmọn̄ oro asad udutabi edesi oro esie mme kpukpru mkpo ada ukem ukem. Ida ukam ukam ofo ayak edesi oro edire tutu ofo ayak edasi asad edesi oro isad ofo etemede oro edesi emi ebuadde kpukpu mkpo etem ofo uyem nditem edesi enu ebọkdeefene edesi mi issi unyen̄ usad edesi nko uma uduyed e esi mme nken̄e ntan, ada mkpo nnyin ikuudde akpasa uken edesi, ada eodukbode e odukhọde mnon̄ oro esii amana esin edesi oro es’ etem esọbọ esksi oro asad esin inon mbak mun oro amim ididi ibe Edesi oro isad ofo etemede edesi oro enim, emen ndim esi mfo ofo ekeyedde asana esin adin, esin ntuen, esin inun, ika ndisana. ndinsm akpri akpri ofo anwanha ntuen ma eyim kpukpru mkpo oro esin esin iyak mfo akabade efid nyaua a. ofo amana anam e emana ana ika ko ofo atebi ekip edo ebokide efere nsie edo esitod koro efere oro uda. akpri akpri nte usin ke edesi oro ofo akabadee ebuaha ofo ọkọp e achia efere oro nsie ofo ọbọkde adada. fin usen iba koro isimakke. Efere edade ari ork ebok sia edide arin ke eda enam imakke etetie usen iba. ita ndin ofo onyuñ amana ọsọbọ edesi mfo usen mfan amana ada edo adia edo edi edesi emi esọbọde isii. ebok efere nsie isii. Edesi emi esobode npo ema emama etim mmoñ unam mmoñ unam ofo ada unam oro adia. usobo edesi oro nte nama nketatin ke usọbọ edesi emi ebọkde efere nsie enyuñ esobo ukem ukam. Usọbo edo uma ofo okpok anam mfo esin ke esi. Akpa mkpo unamde, udusọbọ kaña unam oro emana ebid, unwdaha oro ke ndisi ntre usin mmoñ uda unam mmoñ edade edia edesi. Udusọbọ unam oro kaña unam oro amana ebid ofo amana esin ndu mmoñ ke esi oro edibede unam unam oro etem ọdọñ kpukpru enu asañade oro edj ntien inuñ kpukpru enu ekemede ndsin mbak mmon oro. Biyemde nditabi enyene inem afo. utem e uma afo ọnyuñ enyene ini kpukpru owu ọdiọñọ ini mkpo ebidde kpukpru oro ika ko ofo ọnyun okud ke enye ebid akpan akpa edi uditabi unam oro. MMe mkpri mkpooro esinde ke esid afo okud nte ke unam oro enem se edide owu idim ekeme esibe unam oro ọnyuñ enyene idaha nsie ofo etemede mmoñ oro enim oro edi usuñ nte etemde edesi k ikphe ita, edesi emi ebuakde kpukpru mkpo, edesi emi ebọkde efere edesi ma edesi emi etemde eda mmoñ unam eda edia